Fasa kununa. Fasa kununa ni wewe ira ia fandia tafusak fasa rafua tafusak fasa ira fakat tolu, fakat lim, te fakafate bolu tutuk na mudana bolu tarus itawe supai ni mudania na badain, fasa isate nai tafusak iloka ira tasagali tawe ni kirara na <hesitation> kirmas oaca birang kaite tolute fate tela wawatura puirkununa oaca waluk nasuwa oaca waluk tarakan iebuwa abu sira tasunak fasai sate wawa tura ara sate netuturu <hesitation> ari sate netuturu ibuwa afira loka ira <hesitation> abus ira ta felis felis fesora sate matutuni ari sate nakirmas leta kasturung sebi afira supai takalinga rakana sawo naitarakan iwon bua. Fasakunu naira dawai dodoan dawai dodandodan te fasakunu naira dawai wida nait datanak <hesitation> te nait tahlira turawida ira dawai ndaka le dawai. Fasakunun iwa niwei weira ula tuku ira ale manciara wida dawai dajabur dawaluk. Muala fasakunu naira matelas tuku me takai mandrani tuku turate <hesitation> fanfanasa babanwaluk. Wida dodi lau <hesitation> kapala nait datanak. Wida dawei be tahlila te la te <noise> naiwaluk ira kuriute tura kuriut fanfanasa fanga siwai matelas walu, mole ni weiweira nawei tamiliaun oca walu lira lemancia jabulla tura waluk irao datotiki wara, dawe datotik iloka. <hesitation> kurut fanfanasa iwa ni kurjanga fandiwa, tagutuk ni ikera tura ima inai dakuko sangsaira tei tagutuk wei mamuli teu teu me mnciara wida dagutuko teiloka. Abus ira tafusak tewei ni mudana sebi le tafanasi bua. Fanga woisiwa ni rampang rampang iwekan tei maresana, sirasira, biranga tura mataibi le tela. Balarate, mengiliu rate, mataibi late manate. Dakanibu dokun meana luhur loka, tura sisira maluweis loka. fanda takadadi loka lira fanga iwan ni matilasa ira <hesitation> taka tura suwata, taredan suwata wawa nikira ira tawei nabobotan ile taka ata ira tei nimatelas mo bomai naiteloka. Kurita iwa imatelas loka. Ni matelas teira le tatugi tabail ira sebi watu sa. Tatagi ni natabail lolouka sate sebi lolouk sate <hesitation> ira me taroki loka gafin, me tei waluk ira ilu nini nafirimomin iwalu. Me <hesitation> taroka isik bait leman tafiraduk tawei nasaka tatasika. Iremi iwa waluoka iwa laluokaia. Boit leman tewiraduk tawi inasakat tasika ira <hesitation> me iwawa watu rubula lomina magei ta magei watu ira tafot takokai sebi. Le <hesitation> kurita iasate. <hesitation> Kufakwai iwa <hesitation> tolara nugu tata wawinara <hesitation> ni hambaka loka le nabair kurit iwa. Boit aku tutuin tama ira me motirai <hesitation> loka ira nugu tata wawina iwa natagi nabail akunai katagati ni moti le kabail kurita. <hesitation> me kuferak tama loka ira minlena otak nabail kai tafota fofota nafalaru narikat nafotmo. Tatagi tura tinagisai tamuli ira mole tasodiki ladan kadra motira nai galak. <hesitation> lamino sidamasingat, lamini damasingat waluk mole <hesitation> dungar talare tabail pisa tura fangara msingat tuku dadi magei ta magei tabail kurita ialoka. Tatagi lau loka le kalome taroka kurita tei tabail nini mana woun, tabail falanguru te, surawaki te, ikana te, la te la te, <hesitation> nai todi namuli. Nugu jabul lena kalo <hesitation> me bei moti ira garan-garan ira sabap ni rifira ira mo bomari naiteloka matakusara nini matuba lena. Iwa loka. le tatagi lau moti ira <hesitation> tura waluk iao rifi tutu jatteloka, boitafua tawosa lau motira. tawosa lau motira irao rau walu rifi walu dunduwa tasika nai tatauk kaluar tei, tirotun tela tura waluk naite. <hesitation> kalo taroka tei irao masingata mo. Sabap tafanga ira harusa ianai. Mole kalo tarokai <hesitation> tatunui wa afira. Tawei afi len-len laka. Tatokuia afi len-len baru ta <hesitation> tabei nini ikan ikana ia to woh sadapa laka, tatunu bo fira takai. Tolara ira fangaia masingat mole nini <hesitation> tata <hesitation> babasia damister tura manaisi tei. Nai iwa baru taroka ni matelas iwa nini tatanusi falabona si ira lamido woisa mo si daroka masingat. Asal di anaka tata daroka sananga. <hesitation> wo mancia kilimuri dafakawaio keh tasika lau mayat laka.